சர்க்கரை. நன்மை பரவலாகக் கிடைக்கக்கூடிய, மலிவு, நடுநிலை சுவை, இது மற்ற பொருட்களை மிகைப்படுத்தாது. பாதகம் அதிகமாக உட்கொண்டால் எடை அதிகரிப்பு மற்றும் நீரிழிவு போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு பங்களிக்கும். தேன். நன்மை ஒரு நுட்பமான இனிப்பு மற்றும் இயற்கை சுவையின் தொடுதலை சேர்க்கிறது. சில ஆக்ஸிஜனேற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் சிறிய சுகாதார நன்மைகளை வழங்கக்கூடும். பாதகம் சர்க்கரையை விட விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம், அனைத்து உணவுகளுக்கும் பொருந்தாத வலுவான சுவை இருக்கலாம், மேலும் தாவரவியல் ஆபத்து காரணமாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது.